هو انا يعني ما احب اشرب موية وايد. لكني في اليوم اشرب تقريبا لترين من الموية او لترين ونص ولسبوعيا يعني تقريبا اشرب خمسطاش لتر. اعرف الرقم يعني قليل لكن احب المويا يعني ابد ما احب الموية